اعجبت بشخصية الامام غالب بن علي الهنائي، هو كان قاعد حكيم ذكي واستطاع انه يجمع بين القيادة السياسية والدينية، وشعرت انه ملهم لانه واجهت تحديات في حياته بشجاعة وحكمة، وكان يسعد دايما لتحقيق العدالة، ويعني تحقيق العدالة ومصلحة-ومصلحة العامة للشعب، وهذا شي مهم في اي زمن.